والله نحب أختارأكون عالم مشهور لإن العلم يخدم الناس، ويساهم في تقدم المجتمع، لما تكتشف حاجات جديدة تتأثر- تتأثر في حياتك بشكل كبير، أما الفنان رغم لية تأثير قوي خصوصا توا في الوقت الحالي، لكن العلم يبقي له أثر طويييل في الأجيال القادمة، العلم هو اللي يغير العالم للأفضل.